A <hesitation> raha hoe piso ndreka a <hesitation> aretina misy aminanjy, a indraindraika koa piso mety ho romotra de ndraindraika misy <hesitation> a- lagaly koa, de rehefa ohatra hoe antitra koa izy de mihinsagny <hesitation> volovolony mbany <hesitation> i somotra, i so- somosomotra aminanjy io, de misy koa ndraindraika misy piso tratran'ny cancera a <hesitation> za efa avy nahita.